Pues xic sandiüm naquiejchey narang nitiülix ajnguiey ondom ximbas xic sajaw companer montaj arangüw üxhiw xic nüc saaguz porque xow awet per xic und dom ximbas narang ajguey nitielquiexic sandiüm naquiejchey wüx par narang nüch xic maquiej xacual y tuan naquiejch xacual porque sajiür ejquiew nijüch monüx para sanaquejch par niwew tuan parangüw porqueguiey xow nawet anoc jüch uj que puejloquiat sam porcuej najnej ngume par müch manien andeow icot sinoqegey nipilan ningüy xowayey üetiw nitiülix ajguiey sandiüm naquiejchey wüx.